Nakke inni anua nu ku kammalakia inni <hesitation> ulara <hesitation> bahi, ka inni-inni ularayya, punna ulara agkikki ki nu lohe todo racunna, an-anre todo pole ile; na riek to'ja isse ile na punna nu langsung jaki la ni erang lampa ri ruma saki' a mingka punna nu lere todo ruam saki' a <hesitation> sessa jaki di sakring injo nakke ulara nu biasayya ku utt <hesitation> e lohe-lohe todo bua-buanagng na ka reiek to biasa ulara saha, riek todo ulara ere, riek todo todo' injo biasa ulara taretang riek todok ulara sendok, nampa nu bahaya nagsek injo ka nu sikali jaki na kikki ka nu racung ngasek injo lalang ri kalenna injo nu paling nu lohe iya injo ku utte, uara saha ji paling <hesitation> sarring ku utte injo rate eri kamponga nampa nu bua-buangang todo pole bakka-bakka na, riek to' biasa ku utte nu caddi-cadi, riek todo injo nu sedang-sedang maing todo' a nguppa nu <hesitation> libak lompo na <hesitation> tala kule mi na engka punna nu ta'rua ja tau nampa lakbu na injo biasa injo Ulara sahayya injo biasa ta tallung pulo metere injo-injo ulara nu bakka a injo nu riek mo kapang patang taung injo terakhir ku itte injo ularayya injo ka gara-gara anu to'injo pole na tala ni itte i anunag kanre jangang na taua jari ni itte injo ri patanna jangang, angkua ngura inni na marang-marang jangang na padahal nu riek ulara bakka lalang ri anunna ri kandang jangang na appa inni jangang na nu logew mo na kanre, lakbusu ngasek mi anak na injo na kanre ngase